والله افضل الأطعمة الحلوة انا احب الشكر احب الحلويات ايه استطعم هاي الأطعمة يعني الحلويات يعني احب الجوكلت احب المصاص احب المارشميلو ممكن بعد الفراكه بعد الفواكه الي طعمها حلو تعدل مزاجي يعني